तोर मटिया भितरअ रहे वाला सबह त एबे उहे बिछिया फेरी मटिया भितरा रहलहि, किचुवा वा फेरी मटिया भितरा रहलही । हसे खजुर फेरी मटिया भितरा रहलहि, सपवा फेरी मटिया भितरा रहलही । हसे उ तोर छणके कखरावा भेल फेरी मटिया भितरा रहलही । एगुणा सनगोही कहके पवेसइ उ सनगोहिया फेरी मटिया भितरा रहलही ।